Yero biasa ko matinro iyyaq akko matinro kaq ko tengnga benni wi biasa akko ele i tappatang jang mi biasa tinro ku narekko ubilang-bilangngi nappa akko mabbicara jang matinro makanjaq e yenaritu biasanna enneng jam lettuq pitujjang makanjaq ero nasabaq makessingngi maderri parrengngerangnge narekko aruwa jang tinro taq